रुसे जू छिन अपरी संस्कृतिते भोत मन्यु जांद वखा जु प्रधानमंत्री अर राष्ट्रपति वोन्दा उ भी बोत टॉपा रन अपा जु जनता ची वेटे इति टॉप मा रखन वखे जु औरत रनदी भोत सुन्दर भोत लम्बी चौड़ी सुन्दर उँगु जु पहनावा वोन्दू सर बाटिन पाओ तक योक तिनका नि दिखन अर दुनिया मा सबसे सुन्दर वखि लोगू ते मानी जांदू।